किण्वन प्रक्रिया खाद्य पदार्थ अर पेय पदार्थ मा कुछ खास बदलाव ल्याण्दु: पौष्टिकता बधाणु: किण्वन मा लाभकारी बैक्टीरिया अर खमीर पनपण, जेसी पौष्टिक तत्व जैसे विटामिन बी, प्रोबायोटिक्स अर एंजाइम बढ़णु. यु से पाचन अर इम्यून सिस्टम मज़बूत होणु. स्वाद अर खुशबू बदलणु: किण्वन मा चीनी अर कार्बोहाइड्रेट टूटिक अलग फ्लेवर बणणु. यु से खट्टा, तीखा अर कुछ नया स्वाद मिलनु।